چترۍ د باران يا لمر نه د ځان ساتلو اله ده. پورتنۍ برخه یې د اوبو نه د ساتنې لپاره پلاستیک يا ټوکر لري. رېښې یا فلزي میخونه دي چې چترۍ ته شکل ورکوي. مرکزي ميله د چترۍ اوږدوالى ټاکي. لاسيه د چترۍ نیولو لپاره ده. ټولې برخې باید سالمې وي؛ تر څو چترۍ کار وکړي.